Nega momo vavagu naura heniamu gabuna beh, nega momoerea, sisiba beh iese <hesitation> durugum sisiba herevadia. Dainai lau vavagu naura heniam gabuna beh heuna gabu ai. Badina ena sisiba ese nega momo, egu loa, loai bona, raka gabudia memero ida, toh, nega momoherea euram kara kereredia baie kara toh vava ese, ena sisiba nalaloam, dainai ena sisiba, dalanai na marerem. Kerere ta asi nadavaria dainai- asi nadavariam dainai, ena sisiba na kudoguai, na lokaiam. Ban nega momo haida egu marakidia dan naha maorodiam sisiba herevana, vava badana seh advise enigu same time marakidia dan naha maorodiam, heuna beh kerere, heuna beh maoro. Heuna bokaraiam neganai heina kerere boabiam, heina bokaraiam neganai ena, dika boabiamu. Dainai lau vavagu ena sisiba herevana na, na dogoam, gabbuna beh, heuna dala dainai. Sisiba gau namona. Ban lau dan sibogu naita, guna, sisiba naitaia, ena hereva nakamonai, ena sisiba dan ma sisiba namodia. Sisibadia danu ma karadia danu ma, evaram, marakiguai naita ema bona dika ta gauta, dika ta dan asi nadavaria. Dainai ena sisiba, na kudouguai, emia hanai hanaim. Dainai ena, vavagu na, ia dan naura badna iadna guriguri tauna. Ena advise bona sisiba herevana lau eguai, eatoa neganai e- lau ea maorogu oi una, kara bokaraiam negana ena dika beh unubana. Ena namo beh ouna, toh ea maorogu, sisiba na, gau badana. Na maorom marakidia dan, baha maorodia. Daka okaram gaudia oitam namo marakidia dan baha dibadia. Na hari negai lagu marakidia, tadigu eiava, vavagu marakidia dan, eina same, dalanai na sisiba henidiam, na maorodiam, mauri beh, unubana. Unubana bolaom neganai dika boabim, unubana bolaom neganai kerere boabiam. Dainai, ena sisiba, dia harihari sisiba na nega ibounai. Toh, nega tamona anoho heboum. Daba ibounai, unubana ea maorogum. Nega ibounai eha maorogum, unubana bakara. Dainai, vava naha maoroa, momokani, heina sisiba ohereva laia gauna beh momokani. Toh still ma, na marere laiam, ena hereva, dodinai na marerem. Toh nega momo, bamogu momoherea emaim ma, dala kerere gau dikadia emaorogum toh Vava ena sisiba nalaloam dainai, toh sisiba na, lau sibogu seh naheroam na sisiba na, gau namona. Sisiba ese taunimanima badadia edia sisiba ese oi begaram, dala namonai, bo marerem, namo bo davarim, o baso kamonai neganai, dika bo davarim. Dainai, lau, vava ena sisiba na, lau eguai, enoho, hanainai. Edede natoreisim neganai, o, lau dan gauta baina kara, neganai ena gau dikana ta baina karaia neganai ena sisiba ena, na lalom lasi, ia ea maorogu dalana na unu- unubana bokaram neganai, mai metauna. Bona dika bo davarim. Dainai nubana, na raka tomam. Toh vava ena namona beh ia beh, ia danu ma tau namona. Ena hereva bona ena kara- kara namodia momo ma community lalonai danu ma, tauma momoherea, marakidia amo edae bona bada danu, lau dan sibogu seh mataguai naitaia, ena kara bona, hereva daladiai, taunmanima edebana ehereva henidiam, sisiba henidiam, ibodiai momo danu, esisiba henidia taudia momo danu ma namo ma, edavari heina dainai ena sisiba nakamonaim naga momokani. Ia momokani egwaum Nega momo danu ma tauma seh eha maorog tauma badadia edia hereva bakamonai neganai, namo bo davarim. Dika ta baso bo- davarim emu mauri benoho- bonoho hanaihanaim, emu community lalonai eva emu mauri lalonai. Dainai, lau vavagu na, ena hereva na, momokani, nakamonai d- bona nal- karana na kara bona na marere, laiam. Toh hari nanohom na naitam neganai, momokani, ena hereva beh, momokani, kerere ta asi nabi, still nanohom, bona naitam. Dainai vava naha maoro ena mauri na momokani. Oiem sisiba na sisiba momokani.